Zaho zô reva mahandro hanina de mampiasa karazagna ra magnitra telo zaho. De ohatra amizany zô de tongolo gasy an, de mampiasa poivre kôa zao, de mampiasa a pôavrogna reva kôa zaho reva mahandro.